Suboo komiŋ dulaalu <hesitation> be dulaalu keeňaa le bala. Ntolu la jaŋ. i si suboo taa noo le i ye a, i ye a yiila kaleeroo kono. ooo niŋ i ye a yiila kono, jio banta a bala, a se konseriwee noo pandaŋ turuwaa aa katiri suuri a maŋ tiňaa. niŋ dulaa fanaŋ miŋ ye a loŋ ko firigoo bi jee, i se a bula kuŋ firigoo kono i ye a konseriwee.